أوقات بوصل متأخر واوقات بوصل بدري بس كتير أوي بوصل بدري أكتر ما بوصل متأخر يعني وده سبب لأن هما بيتهم أبعد من بيتي بكتير وكمان أنا بلبس بدري وبخلص لبسي بسرعة فا ده بيخليني إن أنا أوصل بدري عنهم يعني لكن في الفترة الاخيرة بقيت بحاول إن أنا أنزل متأخر أو إن أنا أقوم ألبس متأخر عشان موصلش قبلهم.